Gori iau gire ilamia ba education a vartovo i ngatngat ituna. Ona pata education, iau gire ilamia ba tarai diata laun tuptup. Pa diata nunure ra aboina ma ra kaina ma pa diata nunure ta pel magit nin i wanarikai tago ra present time. iau gire ilamia ba education i ngatngat, mara tutana mara vavina iau waruk taria pi i ruk tara vartovo go ra bul ba gora vavina i ruk io i kap ra minatoto tara education. ma ba i kap ra minatoto, i papa ra nuknuki go ra bul ba go ra vavina livuan ta kana wartovo pi na nunure bula ra kalau mana nunure bula ra vinavanei ra matanitu ma na nunure ta pel magit i vanvanarikai tago ra gora present time. Kaugu gigirailam dari tara pakanabung ba iau ki ma iau papalum dara missionary, a chaplin kai ra school, iau la vala varagat pa ra mana students pi diata ongor tara vartovo. Ma iau la vung tikana tinata dari, ba ona pata education, pata vartovo, pata success, pata bona magit na vanarikai. Kaugu ngalana nurnur dari ba a tutana bara vavina i mainge pi na vatur vake tikana bona magit ta kana nilaun, i mamat upi na wartovo. i mamat upi da educatitana upi na matoto. Ma ba i matoto, io na kap varike ra ava nin a kalau i plan ba i purpose tana ta kana nilaun. Gono ia kaugu kaugu tintikan ma kaugu gigirailam nin iau ga tikan tadav ia livian ta kaugu papalum livuan tara vartovo iat. Ari ba iau ga chaplin kai ra school ati Navunaram Primary School. Gori iau gire ba vartovo i ngatngat. I mamat upi barbartamana diata ongor pi diata tul vue kadia mana bul pi diata vartovo iat, ma diata support ta kadia mana bul mara nian, a mani tago upi na maravut diat upi na maravut diat pi diata kap ta bona minatoto ta ra vartovo ia ra vuna. Ma iau tatike ba ona ra bul i vartovo na vatur vake ra ngalana varvadoan ta kana nilaun ma na vadone kana family na vadone ra church, na vadone ra community, na vadone kana clan ba kana tribe, ma na vadone bulara matanitu, nam iara ngalana ginigira. Gori da gire ilam ia ba ta mongoro ba pa dia ruk tara vartovo, dia ki vakuku. dia lack tara knowledge. A ignorance i vanarikai tago i tuptup upi na matoto, na gire varbaiane ra boina ma ra kaina ma na matote ra magit i vanarikai tara kidoloina world. Ma bula na matoto ure ra luluai ba kana kalau. Nam ni ni ra ngalana gigirailam iau vatur vake ure go ra pakana. vorogop iau, iau vatur vake gora papalum, a pastor, ba a missionary iau pite para kalau tago iau varike ra tinata kai ra kalau pirei diat nin dia vartovo ma damana dia matote ra papala ure ra tinata kai ra kalau nin iau varike ma i mal varike diat pi dia pukue kadia behavior, attitude, ma dia vatur vake ra bona mangamangana ba a behavior. ma ta mangoro dia pait ot kadia vartovo, dia vana tara secondary schools, colleges, universities ma damana. Nam iau gire tadav ia ba education ke i ngatngat. Ona pata education, a tarai diata laun tuptup ma ta pe-el kaina na vanarikai livuan ta kada mana gunagunan ma ta kada kidoloina a province ba a matanitu. Gori ta kaugu tintikan bula iau gire tadav ia ba ta mangoro gori dia pait ra mana problems tago pa diaga vartovo. Pa di ga educatita <noise> diat. Pa diaga ruk pi diata kap ta vartovo ma damana ba i ki vakuku nagunan, i pait varike ra mana kaina ma iau gire ilamia, ba go i vuna tago pai matoto. Iau mainge pi ina vatang ia ba education ia ra key ure ra success. Gono ia kaugu gigira ailam, gono iau varike, iau nurnur ba da kapa ure gono ra pakana. Gori da tadap ra ngala na mamat, a matanitu ta ra mana communities, i face ta ra ngala na magit i vana rikai, a vardodoko, a nilong. Iau tar tatike value a kono ba gono ia ra mana result ure ra tutana nin ba pa i kap ta bona education. Iau gire dari ba i mamat u pi da tul tar ta mana ngala na varavaragat pire ra mana parents, a mana tota, mana gak, pi dia ta ongor ta ra ka dia mana bul, pi dia ta vartovo iat. Tago ta ra vartovo a tutana na matoto, na matote varbaiane ra boin ma ra kaina. Ma iau nunur ba ra tutana na ki bulu mana mal kana kini ba kana family na boina, tago i kap ra bona minatoto ta ra vartovo ba education. Nam ia kaugu ginigira ailam, dari iau tar pala ia, ma iau nurnur ba gono ia ra ngala na pakana, nin a tarai dia iba, iba pi dia ta gire ilamia ma dia ta varagat pa ka dia mana barmana, mana gara mana niuri diat, pi dia ta ruk tatar ta ra vartovo iat, pi damana dia ta kap ta mana bona minatoto, ure, ra matanitu ma ure bula ra lotu, ma ure ra a gunagunan, bala na gunan ma damana bula, ure kadia mana kini na family tikatikai iat. Go ia kaugu, kaugu tin tikan ma kaugu ginigira ma iau mainge pi na varagat pa to ia ma to ia nin kir i kapa, <hesitation> ba a vartovo i ngat nagt, u pi na gire ilamia ba vartovo i ngat ngat, education i manga ngat ngat tituna. Gono ia kaugu mana papala vana vana ma iau nurnur ba gono ra tinata i kapa, pire dat. Gono iau pala gono ra mana pakana ma boina tuna ta ra valvalongor. Boina tuna.